A taɓɓitina ado nyama ganye ji fere amma ɓanda nonno adinga hautugo ɓe kofudi ha ledde iri ledde jei fudata ha leddi adinga hautugo ɓe nyamduma.